He mea nui ke ahonui i ka lanakila ʻana i ke ola no ka mea inā wikiwiki a i ʻole hana ʻoe me ka naʻaupō, ʻaʻole kūpono no ka hopena maikaʻi, ka hopena kūpono no kāu hana. ʻO ke ahonui ka mea nui.